Ma ka ʻai ʻana me nā lāʻau ʻai, hoʻoikaika nui ʻia nā mākala ma ka lima. A leila, ʻo kekahi mea, ke ʻai me nā lāʻau ʻai hoʻomālie ʻia kou ʻai ʻana ʻoiai ʻaʻole hiki ke ai wikiwiki loa me nā lāʻau ʻai, pono e kiʻi pākahi. A leila me ke ʻō a me <hesitation> ka pahi, he kōkua nui hou aku kēlā ma ka ʻai ʻana.